सामन्यतया मेरो देश का जनताले क्रिक्रेट हेर्दु मन परउननु, क्याकि भन्यापछा ऐल का परिपेक्षमाइ नेपाल ले क्रिकेट मा प्रगति ले गर्या छ । प्रतेक ठउर बठे नया नया ट्यालेन्टहरु औनुलार्यानु। जैले गर्दा देश को नाम बिश्वो माइ चिनौनाकि लेखा सजिलो हुन्लाछ, तै खि लेखा जा सम्म लागन्छ नेपाल का जनता हरु ले क्रिक्र्ट हेर्दु मन परौन्छ्न ।